الوظيفة هي وظيفة عامة، في الحقيقة كنحاول نستمتع بها وكنحاول أنني ندير بزاف ديال المسائل تخليني نبغي الخدمة ديالي، فالخدمة إذا كنت كتبغيها فهداك هو أهم ما يمكن أن يكون في حياة الإنسان.